To ayon isho kenan na ko ɗogsho go komin lolon ni a ɗafinko na ko ɗogsho fibu aɗa fa ko bu muniya minshen ko dogmo ko nama haiko onsheni shimshim ki riyya har ki boddawa arshenni har har indok korina.